Yë tëjk ko'o tëjk mukanëp jayëp muk wi'inpedë muk wi'ikasëp po'ox tyak këxë myaj manakap jadunt's jedun mukëp mëdyë dun badakam color jadunt's bi'i yajxon myëmënyë ne ko'o najk të mujnë.